ⴰⵇⴰ ⵔⴻⴷo vⴻⵀⵓ ⵔⵓⵇⵇⴰⵏⵉ ⵀⴻⵔⴻⵜ ⵡⴰⵔⴻⵙ ⵀⴻⵏⵏⵉⵢⴰⵀⵉ ⵡⴰⵣⴰⵔⴰⵏ ⵎⴰⵜⴻⵀⵉ ⵎⴰⵜⵜⵓⵔⴰⵜⵉⵀⵉ ⴼⵓⵜⵓⵇⵇⴰⵎⴰⵏ ⵎⴻⵏ ⵡⴰⵔⵙⵓⵀⵉⵇ <noise> ⵎⴻⵔⴻⴽⵙⵀⴰⵉⴷⴰⵜⵉ ⵢⴻⵙⵙoⵎⵎ ⵡⴰⵇⴻⵔⴰⴽ ⴽⴰⵎⴰⵏ ⴷoⵏ ⵜⴰⵀⵉⵢⴻⵙⵙo ⵏⴰⴽⵓⵓⵜ ⵡⴰⵇⵇⴰⵎⴻⵔⵉⵙⵀo ⵡⴰⵜⴻⴻⵀ ⵎⵉⵜⵜⵓ ⵡⴰⵜⵜⴰⵎⴻ ⵡⴰⵇⵇ ⴰⵇ ⴰⵎⵉⴽⵙⵀⵉ <noise>